L'aspirapolvere <noise> a serv per gavé la puer ën ca, ëntà taché l'aspirapolvere a la curent, zgnaché ël butun për avisché e pasé l'aspirapolvere s'ël paviment për gavé la puer